Ni kya ‘beni a ba zinza, mbi mcu’a indan yi ni inda arayuwam, nna tsa arayuwam, ni bya wan ci a na, kaman inda mci a, am inda nna tsa arayuwam ci dan, mci pa’u apa’ jukun be na be i nu nanyi dan democratic, mci pa ci democratic i be ama ma bum wa cidon tsam, mci pa chon pa, a inda mci’a msatana, pa nna bi mci pa nna ji abuji inkia nu ma, nna ji bu ji sosai ba, ijiji ye ba weni yo zun mma do bya tsa be buji i ndo’ a ba so wan do titi na. Sai abu’i kan abu wa i be di ri, i do’a be na tsa bu ji asho dwa wan npu, i ndo’ a be na tsa buji asho tsa’a wa nyuzota. So u bya inda nna ji bujim, nna ji bu ji twa pyia, mci pa na fonfa, nna fonfa bu a nanyin hmun, abu wa i be, ku ma ci dan i bya wa i be, kuma ci dan i bya nyunu mtsa kana nde nyunu zun nda nana twa zun vin, mma do na ba npu, nna nam na ba ri, u ma mbyam nyutu iri sho zun, sho pyi’a, sho tsa’a, ko sho a dwa nwanzun, ko sho dwa’ nwan pyia ya iri sho tsa’a na u ma mbyam ma nana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 ku ma u bya i ndo’ a, u ma bi ndo’a uri do asi, uri ji si ku ma iri cì hwa’i iri, uri bi ndo hun’a, mci pa fafin ba u ma bindom, ndi yu fu, ndi yu chape, ndi yu si ndi yu ki uri ji, u bya mci pa uri dan am mci nna fafin ba, mci pa fafin ba, u ma bi dom urì do bu zun uri wa. So na sansan u ci pa wa u cí bu koma kani u ma ci bu ko mak ani ama i be <hesitation> byachu ba pa cia koma kani ri chon ba, u bya inda mcia mc pa nna chon kuma kani kuma mci pa nna tsa arayuwam ba hin xhidon Abu wa mma yi nu dan ri do, ma mma bya dan ndi tsa za’o, u ma bam ndi bi, ndi tsaza’o mcim pa abu’a mma tsa kam ba nna tsaba, abu a mma tsakam ba ndi dan ndi tsaka m ba, ama’a ndi tsaka i ha bu’i jiji u tsa a bu’i bau, so u bya ko abu ba mna dan mna dan i nu ananyi ba nna zin i nu wapan jiji ye ba mchon a koma kani ku fo nu wapan, ko zin nu wapan, ku tayi bu ma i nu wapan, so mci pa na tsa wowo ba, nna ndem bu pa, ko u ma mbya yom tun wa mci fyidyi nna nde bu pa, mcim pa na nde bu pa ba, mma nde bu ma sai mma mbiu mbya mbya, ndi kam bu ba gben ba A inda achidom tsam so hun mma na nya bu ivo, ndi dan yu, u ma dan yim dan u ba ni bau, ndi ngohyo bau ba, ndi dan toh chidon ku nde bu yi bi, u ma yim mi bu cinya ba, myi nu dan u bani ba bui, am ma mma yu mi bu cinya ba u yi nu dan mmbani ba bu’i ama inda chidom tsam so hun, mma ba abu ivo ndi yu mma bani bau, ndi dan yu dan mmbani bau, ama mma ba bau ndi dan yu dan mba bau so a yin da arayuwa ci hun, mcim pa na nde bu pa ba, mci pa na nya bu, u mbyam ci’a u ma bi bem ba ndekuto u ma dan yim dan una nya bua na ndi tsa za yo, mma ka ba ni bau ndì dan yu dan mbani bau, so u mbya ko na san san jiji ye ba ifintwe a na u tsa bu ba pa cia <noise> Bu nyunu a jiya ba, u tsa bu ba pa bu nyunu a kin, because i be nanyi be dan u ci a pa wa ri yi ka nyunua kìn ba apa u na mbiu na, dan’a jiya na ci pa ribi tsana u yo nyunu a kin, so nna mbya, nna vo dan a zhin mbafa itsa <hesitation> hali wa di tsa za’i wa u ba a kyin wa najin ba ko ma kani u bya jinya bu nna na dagba, u mbya ciya bu mana dagba nnadangba ba, nna dan da apa ku tsa bu be ba dan bu fayi u fayi, so u bya ko, a wapan, a wapan i ci ba na fo aji ba’cho Aji ba’ cho cì dan, i na cí ba na yi aba’cho a hwe, i ma yi ba’cho hwe i na mbya dan achin wa jìji yo. So u ma ci a nwu-mafan apa ma riga ci piu ra, u yu hwe wa ku ci piu, ko i bya a butso gonati, apa ma ci cì o u yu hwe. U mbyam ciya nna yi a coi hu’a, a hwe, nna yi pa ci pyim a hwe ko be dan u ba bu ko be dan u bau bu zun ba nna yi ko ma kani a hwe, am ma ba zhin zam ma na yim hwe, a ba zhinzam ma na yim hwe.